اول حاجة هخبط نفسي في اي حاجة اشوف أنا يعني موجودة في الحقيقة ولا لا ممكن أضرب نفسي أشوف أنا بحس ب ده ولا لا أبص في مرايا اروح للناس اللي أنا بتعامل معاها دايما في حياتي و أشوف هل هما بيردوا عليا بناءا على الحاجات اللي كانت في الحياة الأساسية ولا لا